تصور کْریو اگر بہٕ آسہٕ آمُت، أکِس بُرٕ جادوگر سٕنٛدِ دٔسۍ ہوٗنۍ بَناونہٕ آمُت۔ بہٕ کَرٕ مختلف طریقو سۭتۍ لوٗکَن سۭتۍ کتھ باتھ کرنٕچ کوٗشش۔ آواز، اتھن ہٕندۍ سگنل، جسمٕچ پوسچر تہٕ ٹچ۔